Ny fomba <hesitation> itaihiraizagna <hesitation> haina mba ampaharitry azy <noise> matetiky na atao agnatin'ny <hesitation> réfrigerateur na koa atapy hamaignigny izy mba tsy haratra malaky.